Ny fahafantarako ny fomba fiomanan'ny écureuils amin'ny ririnina zao a, <hesitation> ry zareo moa zany a biby miaina anaty hazo, de rehefa 'lay amin'ny andro mafana iny a, de manangona karazan-kanina zareo, reny voa reny zao ny azy tena angoniny, noisette i, ireny zao ny tena sakafo tena tiany, de <hesitation> manangona an'iny foana izy, de rehefa tonga amin'izay ny andro mangatsiaka de mihidy ao an-tranony ao izy.